عادة لما بتفرغ أسبوع كامل <hesitation> ف أجازة يعني بيبقى غالبا <hesitation> رحت أصيف فعادة بنروح البحر، مثلا تلت أربع تيام بنزل البحر <hesitation> بنقعد ناكل بننزل بقى المدينة نفسها نتفسح نجرب حاجات جديدة ، و بنزور الأماكن بقى اللي موجودة فيها يعني